ما أحتاج أنام. ما أحب النوم، <hesitation> لأنني بزيد <hesitation> وقت الإنتاجية. أبي أكون دايما مصحصح ودايما منتبه للي يصير حولي.